Unde khalsila tamatiminan musmaimunila tamatimga bedrido ton awir samir, gackir samacha tuka iskacha yala ken ittirk ukikesu. Issata taban manig aliru as_salsa ilbanilin, salsa tamatimilin, in tosko log aliru isata. Taban undinakir salsa sama damu in beledila.